Tweezer khe kaisa belai chikon manwui no romwui tisama ba fuima manwui. O manwui kwbangma kaam ni bagwui swlamjago jemon khwnai fuinani tei kwsani manwui rok karinani kaam o nango. Amo baade bo gori tei mobile swlamfru chikon chikon manwui no tisana bagwui bo nango. Tweezer no plastic tei steel bai swkamwui mano. Khwnani jemon mokol khunju bokhorok bukung tei sengari ni khwnai fuinani bagwui belai nangkukma kaisa manwui. Paithago chwng sai mano je tweezer kwbangma jaga o nangnai kaisa manwui.